हांव जोर दर्यां नावपाक वोईतालो तोर हांव पोईली कशे दर्यां पेवता। तेह शिकतालो आणि कपडे घें वोईतालो। आणि डोल्यांचेर घालपाक ओकळा घेतालो जिटून उडीक डोल्यानी वोईचे ना आणि उदकां भितून दिस्तोळे मुन ।